Ман бештар пухтанро дар плитаи электрики меписандам. Он тезтар гарм мешавад, ҳароратро дақиқ назорат мекунад ва бехатартар аст сатҳаш танҳо ҳангоми зарфи мувофиқ гарм мешавад. Аз газӣ беҳтар аст, зеро оташ надорад ва ҳаворо ифлос намекунад. зуд хунук ва гарм мешавад, ки барои пухтани ғизои нозук муҳим аст. Барои ман осонӣ ва идоракунии хуб аҳамияти калон доранд.